komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um tæknilegar breytingar á matvörubúðum á Íslandi heyrum af eggi sem sló öll met á samfélagsmiðlum og heyrum af myndavélum í sænskum skóla ég heiti Sævar og nú verða sagðar

matvöruverslanir á Íslandi eru margar farnar að bjóða fólki að flýta fyrir innkaupum með eða jafnvel að versla á netinu með aukinni tækni verður sífellt auðveldara að kaupa í matinn fjölmargar búðir bjóða fólki að afgreiða sig sjálft og þeir sem nenna ekki út í búð geta keypt í matinn á netinu og látið senda vörurnar heim formaður Neytendasamtakanna segir að það sé góður kostur þegar fólk gerir hlutina sjálft ber það auðvitað meiri ábyrgð þá þarf að passa að allt sé gert rétt og líka að koma í veg fyrir að fólk noti það til að stela þar var viðkomandi stöðvaður og inn í verslunina hvað finnst þér um þessa sjálfsafgreiðslukassa mér finnst allt í lagi að nota þá ég held að maður þurfi að læra á þetta til þess að geta nýtt

alveg frábært mikið fljótari í gegn og þetta er einfalt sparar manni tíma ég fann sko

taka ávexti og svona sem þarf að leita ég var ekki búin að læra það en ég er búin að læra það núna nýtt met hefur verið slegið á samfélagsmiðlinum Instagram en rúmlega fjörutíu milljónir manna hafa mynd af ósköp venjulegu eggi er sérhæfður miðill fyrir ljósmyndir og myndbönd þar sem útlit skiptir miklu máli það skiptir engu máli þegar eggið er annars vegar myndin af því var birt fjórða janúar og undir henni er fólk hvatt til þess að taka þátt eingöngu til að slá metið og það var ekki lengi gert fyrrverandi methafinn sú mynd var allt öðruvísi og er með um helmingi færri læk en eggið fræga svaraði fljótlega fyrir sig í myndbandi þar sem hún brýtur egg úti á götu þetta sýnir mögulega að fjöldi

sé ekki endilega mælikvarði á það hvort mynd sé flott eða merkileg það skiptir kannski frekar máli hverjir

menntaskóli í Svíþjóð hefur tekið í notkun sérstakt tæki til að prófa nýja aðferð við að skrá mætingu nemenda nemendur í menntaskóla í Skellefteå í Svíþjóð mæta í skólann á morgnana eins og venjulega þegar þeir ganga inn um dyrnar mætir þeim lítil

vél með myndavél sem nemur eða les andlit þeirra og skráir mætinguna það er venjulega gert með nafnakalli kennarans samkvæmt rannsókn sem

í Svíþjóð fara um það bil sautján þúsund klukkutímar á ári í að skrá mætingu þannig á hverjum morgni verður sífellt stærri hluti af okkar daglega lífi til dæmis opnast margir snjallsímar þegar rétt fólk horfir á skjáinn sumir nemendanna

í Svíþjóð hafa smá áhyggjur af þessari þróun og segja að tæknin sé of mikið eftirlit flestir voru þó ánægðir með þetta eftir að hafa prófað enda fylgist myndavélin ekki með hegðun bara mætingu það er samt vissara að skrópa ekki þegar þessi myndavél er á vakt eins og margir hafa tekið eftir hefur verið lítill snjór á höfuðborgarsvæðinu í vetur og fyrsti snjór þessa árs féll í byrjun